Raha zaho andeha ttpngotro lavitra zaigny miomagna zaho amin'ny rano agnatisakanahy akao zai vao sakafo ataoko fotrifotry koa agnaty saka hoentiko hamakivaky lalagna imboako